जुस दूई तायरो वाली साइकिल होन सो पता कोस चालोपुंडी आगले टायर का तो हेंड़िलो लेई आंदा पंसा घूम जाओन। जो स पिछला टायर हो स शिधा र्होन चलदा लागी और सो पिछला टायर भी आंदा पंदा घुंदा तो चल ना सोकन साइकिल।